'An 'bhorn 'on 'ye 'kwi 'bli mu, 'de 'kwi 'bli-a 'yor-eh 'de :an 'bhorn 'on 'ye mu, eh :eh :korn-a dhih 'de 'an 'bhorn 'on 'ye-a 'kwi 'bli mu eh-: 'dhun nyor+-a 'de-di boi'-: nyor+-a 'bei-:, :on :ne nyor+ 'beh-dih-a :on mu-a 'de nao', an klehkpeh nyor :or 'ye-a nyor ya pobo: :or 'ye-a 'o kpon-dih :on 'ye :an-a' 'gbu po 'o, kpon-dih 'o :on 'ye dii-deh :yeh :daa dhen zean' 'o or se :ne, :mor :on 'da nyor 'nor :mor or :wlu-dih wlu-' :an :porluh 'kpa 'zorn, :eh :korn dhih :eh 'wee', or 'ble eh son, :yee' 'an 'bhorn 'de :dha 'jeh an kpa-a nyor+-a 'jeh, <hesitation> eh :se on mor on yubo: 'chlee-deh: <hesitation> :ke :deh, 'e on 'ble 'wli-eh 'de 'an no :ao' an wlu 'de nyor+ bo nyor+-a :porluh-a kpa 'zorn, an po :an-a' 'gbu+ 'i, mor :on se-eh son 'ble :ke, :an-a' 'nynuu:-a 'jeh on mu :zuku'-' 'weh, :ka on 'ye-a 'da 'de on 'ye-a :zuku' :klaba-a mu eh se :ne 'wli-eh se :ne, :yee' 'an 'bhorn 'on 'ye 'de mu 'an-a' 'nynuu: 'ye :zuku' :klaba'-' mu, 'an 'nynuu 'ye :zuku' :klaba-' mu, 'on 'ya "an 'gbu po, 'on 'ye 'an-a' :dhe-dih po, eh-: :korn dhih 'an 'bhorn 'on 'ye 'de mu :ke